इद बिस्तरऊ बारे सुचेतो समय, ग आराम, सुकून रंग शांतिऊ भावनास जुड़ाव महसूस लान्च। बिस्तर इद होने जगह निज जहाँ नि आनु दिनभरऊ थकानऊ दूर लान्तोइ ऐ आनु शरीर रंग मनऊ आराम कैज। ग बिस्तरऊ साथ जुड़ाव महसूस लानतोक क्योंकि जू निंग जीवनऊ इद महत्वपूर्ण हिस्सा दू। जू निगू आराम, सुकून रंग शांति प्रदान लानतो, जू निग शारीरिक रंग मानसिक स्वास्थ्य पंग आवश्यक निज।